Nijool bélobul buroŋoom bara aan; aléét bo duniya hajuhé arooŋ burooŋ jaraam fofunuk nang guñumé éfogool narégiil ho ajogut émiréma. Ho aan hahu alét bo; anusaan babaaj to wan nak upaguli boot érok nimiréma taha nikanéém ma imbi kan ma. Nang arogul ho najuhé arooŋ burooŋ duniyahool pépé mat arok nimiréma, ho iñowutol; atuhee atuhutool.